Aa fikisahana bisikileta ambana fiarakodia io zany an fitôvana ampiasaina izy io mbarakôa hatongavana malakilaky an, sady tsy reraka ano anô a. Mbarakôa tonga malakilaky am tany zegny tianô andianana.